الآلات ممكن تنتج فن، لكن الفن الحقيقي بيظل جهد بشري بشكل أساسي، الآلات مثل الذكاء الإصطناعي ممكن تخلق لوحات، موسيقى أو حتي أفلام لكن ما تقدر تعبر عن الأحاسيس والتجارب الإنسانية زي الإنسان، الفن مرتبط بمشاعرنا وأفكارنا وتجاربنا شخصيا، ألا تقدر تقلد الفن أو تساعد فيه، لكن الفنان البشري هو اللي يضيف له الروح والعمق.